Дар як сафар ба ман ҳодисае рух дод, ки ман бехабарона ҷои дигареро ишғол кардам. Ҳангоми нишастан фаҳмидам, ки ин ҷо барои каси дигар таъин шудааст ва ӯ аз ин чиз нороҳатӣ дошт. Ман фавран ба ӯ муроҷиат кардам, бахшиш хостам ва хоҳиш кардам, ки маро ба ҷои дуруст роҳнамоӣ кунад.